أحب شهر يناير لأنه شتا وكدا أچواء چيدة أچواء طيبة، <hesitation> روحة البر والحطب وشبة هالظو والحلال، أحب الشتا بما إنى أحب الشتا أحب شهر يناير الصراحة، أحب الأيام الشتوية عمتا كل شهور الشتوية أحيبها، يكون الچو زين جو-الچو في بلادنا حار في البرد زين.